Ny fahatsapa ny raha mahazo ny olo-kafa da anisan'ny zava-boajanahary nataon'olombelo anatintegna ao, ny olo zany e da mana ny antsoina hoe fihetse-po, da igny fiehetse-pon'olo igny no maha tonga anazy hoe i olo akaikiko etoa igny anie mba malahelo, na faly. da io ô, fahatsapa mahazo ny hafa io no mahatongatsika olombelo hifanotro. Lafa misy fety da mifanotro, lafa misy koa fahoria da mifanotro.